ایا تاسو به غوره وګڼۍ چی یو مار په کور کی وساتۍ او کی سوی؟ د سوی د ساتلو په اړه باید ووایم چې دا حیوانات ډېر ملګري او نازک دي. که تاسو د سوی د ساتلو علاقه لرئ، نو باید د هغوی د اړتیاوو پوره کولو ته پاملرنه وکړئ. سوی په عمومي توګه نرم او دوستانه موجودات دي چې د ښې پالنې سره کولی شي د کورنۍ غړي شي. هغوی ته د خوب لپاره یوه هوسا او پاکه فضا جوړه کړی، د ځمکې پر ځای نرم او پاک توشک ورته برابر کړئ. سوی د زیات حرکت کولو اړتیا لري، نو د هغوی لپاره یوه پراخه فضا چمتو کول مهمه ده، ترڅو وکولی شي خپل بدن تمرین کړي. دوی په عمده توګه د سبزیجاتو او تازه واښه خوړلو ته اړتیا لري، سوی پاکو او تازه اوبو ته هم اړتیا لري